Ai angunas crassis de verdura i fruta no mu anombrás paquí pala parti esta peru que mereci la pena de preval. Un ponel, el lichi, que tien un gustu duci i refrescanti. Pa postris o çugu, es perhetu! Tamién digu el caqui, que a ca ves se ve más palos mercaus. Quandu está bien maúru, te quea segau la su teciúra i lo duci que está. Tocanti ala verdura, el colinabu es curiosu, que tien un gustu suavi entri la col i el nabu, i es mu luneru. I otra enteressanti es el pak choi, aspeci d'acelga asiática que quea saborosa mu bien salteá.